A nu jaá na nu kacha'án ntáyo te kuni ja nanta'ayo chinyó nama chinyó taka vaá ja ku este nantaáyo nu ma tu taka tu keé cha'ányo chi nu ma nakachayó ntayó te suni kɨvɨ taka kueé, kɨvɨ xi nu ntatiun ni kiínyo te in kueé xi kacha'án ntatiún yuan te ku ja sa'a kue'e jinyo te kuni ja nanta'a vaáyo jin nama jin numa ku va kuni este tunun kue'é kɨɨnyo.